प्रिंटर का तार कंप्यूटर में लगावे खातिर पहिले एक तार बिजली के बोर्ड में ता दूसरा तार सीपीयू में लगावे के पड़ी। ओकरे बाद प्रिंटर का सॉफ्टवेयर ड्राइवर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करे के पड़ी, ई सब कईले के बाद प्रिंटर उपयोग खातिर तैयार बा।